لو كنت أقدر أرجع بالتاريخ، كنت برجع إلى زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؛ لأنهم كانوا أفضل الخلق وأفضل الناس بعد الأنبياء. كنت أبي أجلس معهم وأتعلم أمور الدين، وأجاهد معهم وأفتح معهم الفتوحات. وندير العا-وندير المنطقة الشرق. وكنا طبعا، يعني نفوز بصحبتهم الصحابة الكرام.